Zaho manoka aloha zany tsy de mandeha manao bazary loatsy, fa madama na mpanampy gny mandeha manao bazary. Fa kosa, misy ataotsika hoe inepatry isam-bola eo zaho, mandeha manao bazary. De gny lera laniko amizay fotoana zay rehefa manao bazary aho, mety mantany efadera eo en total nofa zaho manao bazary satria, ray lera isaky zaho mandeha isankerinandro satria indraiky isankerinandro aho mandeha, andro lahady. De ray lera amin'igny laniko agny. Miverina inepatry de, ah eo amy efadera, efadera eo zany; no hotraky dimy herinandro gny herinandro de lasa dimy lera eo gny laniko agny isam-bola.